Finatawa Ostralii, wamude e yimude heɓe joyi ko hertani ɓe bomee maɓe e catirije. Faa tawee so ɓe mboma fuu, annduɗo fuu ana anndi ɗun kaa yo bome Ostralii. Taweede <hesitation> hakkillan waddaayi innɗe majjun kaa fu. Eɗun woodi kaa.